ஆப்பிள்கள் பரந்த வகைகளில் வருகின்றன, ஒவ்வொன்றும் தனித்துவமான சுவை சுயவிவரங்கள் மற்றும் சிறந்த பயன்பாடுகளைக் கொண்டுள்ளன. இனிப்பு ஆப்பிள்கள் புஜி சிற்றுண்டி, சாலடுகள் மற்றும் இனிப்பு வகைகளுக்கு சிறந்தது. காலா: இனிப்பு மற்றும் லேசான, சிற்றுண்டி மற்றும் சாலட்களுக்கு நல்லது. ஹனிகிரிஸ்ப் மிகவும் இனிப்பு மற்றும் தாகமாக, புதியதாக சாப்பிட சிறந்தது. தங்க சுவை லேசான இனிப்பு, பேக்கிங் செய்ய நல்லது (அதன் வடிவத்தை நன்றாக வைத்திருக்கிறது).